San'atning ijtimoiy roli judayam katta. San'at bu- <hesitation> mamlakatni dunyoga tanitadigan narsa. <noise> Demak har bir xalq o'zining milliy sa- <hesitation> san'ati bilan dunyoga tanilish xususiyatiga ega